Raha ôtranahy hamakivaky an'izany ala mikitroka zany a, dia vôlongany indrindra aloha tsy maintsy <hesitation> ma- miomagna mitondra antsy aho hana- <hesitation> hanapatapahako ny ahitra lavabe zay manakatsakana ny lalagnako eny, hanazavako ny lalagnako zany, kapakapako ny ahitra. Dia mitondra koa aho rano, dia mitondra mazava ho azy a resaka sakafo. Dia mitondra koa aho akanjo a na lambalamba manify a hoentina mandry a rehefa sendra <hesitation> roboka loatra ka tafa hoandry agnatin'ny atiala igny.